<noise> apa kijiji kyawe ikyakuryaki imi- isikisyakurya isya asili si- si- silonokwa kuno, kulinindosa <noise> kulinamajavo isengamba, isyo tulino tu- tutwili- twilima sana kwasababu, isyo uwesa unywele itschai pawusiku. Uwesa utereke ugali usange ugali wandosa, wasingamba, witereka, isyo syakukurya syitu satwati nukuve tuvakinga. Tole isyalaki witenga sipya, singapya isyalaki, wimenye indosa syaho, wisopa musyalaki singapye. Wisopa siipya uvange ukusangu urukasi uweza kiludibe, wisanga, ungasange wirya ugale waje wawene wunonu sana, wulitofauti sana ugale watsebele, ugali wandosa nuwasingamba wunonu sana. Akange wuliningusu sana ungalye, ila jitakiwa ulye padebe, ungalye u- ulyu- ulyesana ilitumbo lyalivava kwahiyo wirya padebe, isyo ndosyakurya syitu syatwatunokwa.